ایتھوپیَن کُوزین اپنے یونیک فلیورز اور کمیونل اسٹائل کے لیے مشہور ہے۔ سب سے فیمس ڈِش ہے انجیرا، ایک سوفٹ اسپونجی فلیٹ بریڈ جو ٹیف گرین سے بنتا۔ انجیرا صرف روٹی نئیں، یہ پلیٹ کا بھی کام کرتی اور اس کے پر مختلف <کریز اور اسٹوز> سرو ہوتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پاپولر ہے دورو وٹ، ایک اسپائسی چکن اسٹو وِد بوئلڈ ایگز اور سیگا وٹ۔ بیف اسٹو کے علاوہ ویجیٹرین آپشنز بھی کافی ہیں، جیسے شیرو، چِک پی اسٹو اور لینٹِلز بیسڈ ڈِشز جو فاسٹنگ ڈیز پہ کھائی جاتی ہیں۔ سپیشل چیز ہے ان کا کافی کلچر، ایتھوپیا کو کافی کا برتھ پلیس مانتے اور وہاں کافی کا ٹریڈیشنل سرمنی ہوتا جو بہت رِچ اور کلچرل ایکسپیرینس ہے۔ اوورال ایتھوپیَن فوڈ بولڈ سپائسز، رِچ ٹونز اور ایک شیئرڈ ڈائننگ اسٹائل، جو لوگاں کے اندر ایک تالاتا، اور لوگاں سب ایک ساتھ بیٹھ کے فوڈ کو انجوائے کرتے اور کافی کو بھی پیتے۔